حاليا نخدم على مشروع رقمي يهدف لتسهيل حياة الناس من خلال تطبيق تكنولوجي، نحب الفكرة هاذيا لأنها تخليني ندمج تكنولوجيا مع حاجات يوميه بطرق مبتكره، نحس بالحماس خاطر نعرف المشورع هاذيا يمكن يساعد برشا ناس و يحسن تجربتهم في الحياة و ديما نحاول أني نطور فيه قدر ما إستطعت.